Ah inis-iniso ya á ni kuu ñuuso á, chinejɨ, <hesitation> yɨjlɨ, <hesitation> ɨ́ɨ́n <noise> a iniso chinejɨ, yɨjlɨ, nduvendó, taka ka ye lo kua'a té i'ni kaaso ve'e.